Mianatsy mihira tiako kokoa satria mianatsy mihira igny tegna tody lavitsy ohatsy hoe manao fanina amy tele manao fifaninana amy raha maromaro egny da mandeha andafy tody malazaaa!!!